افضل الموت قبل شريكي لأن احس انو اذا شريكي مات و اذا احنا جنا من ال شركاء الي كلش نحترم بعضنا و كلش نحب بعضنا، راح اشوف الحياة حتكون كلش صعبة عليا على انو اني اكمل حياتي بدون شريكي، الي اني جنت احسه مصدر لحياتي الي على الأرض، فأفضل انو اني اموت قبله.